Isanay o dimy avakeo e ray aman-dreniky eoeo amin'ny cinquante ake, avakeo i zokiky eoeo amin'ny roapolo ake, roapolo miakatra, de zandriky amizay eoeo amin'ny dix e dix.